มันกะเป็นแนวจำเป็นอยู่เดะ เพราะว่าหากเกิดเหตุการณ์อิหยังขึ้นมากะกะบ่มีหลักประกัน ประกันชีวิตนี่ล่ะมันสิเป็นแนวเฮ็ดให้กะมีหลักประกันในการดำเนินชีวิต

กะได้ข่าวว่ากะแทนประกันเนี่ย ขี้โกงหลายหลายคนเดะ บางคนเอาเงินประกันเอาเบี้ยประกันไปแล้วกะบ่ไปส่งบริษัทประกันเห็นข่าวออกมาหลายหลายกะเลยบ่กล้าที่สิเฮ็ดประกัน

มีความจำเป็นหลายอยู่ เพราะว่าบ้านคนอีสานส่วนมากเป็นบ้านไม้การเฮ็ดประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านไม้มันกะเป็นความสำคัญและเป็นหลักประกันให้คนอีสานกะนำ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

เห็นเขาเฮ็ดบริษัท AIA หลายหลาย โตแทนประกันโตหลาย คนโตเฮ็ดหลาย มันน่าจะเป็นความโตมั่นว่าคนเฮ็ดหลายโตเลยเฮ็ดหลายกันมั่ง

เมืองไทยประกันชีวิตมันกะโอเคอยู่เดะ เพราะคนกะจักกับญาติเขาเจ้าเฮ็ดเขาเจ้ากะได้เบี้ยกลับคืนมาอยู่แหม

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเขาเฮ็ดโฆษณาออกมาหลายหลายโต แต่ละโตเนี่ยโตใจขนาด มักขนาด จำติดตาขนาดเลย

บ่ซื้อ บ่เฮ็ด บ่มีเงิน

มันกะสะดวกสบาย กะสามารถ เฮ็ดออนไลน์ได้เลยบ่ต้องไปบริษัทประกัน

กะบ่ค่อยมั่นใจว่าเขาได้เงินบ่ เบี้ยประกันจะผ่านบ่ แล้วสิได้กรมธรรม์ยามใด

ตามหลักการแล้วกะสิแนะนำให้ผู้นั้นผู้นี้เฮ็ดอยู่ แต่กะสิไปบังคับเขากะบ่ได้ดอกว่าเขาสิเฮ็ดบ่

มันกะสามารถเฮ็ดได้ทุกอาชีพเดะ อาชีพเกษตรกรรมกะสามารถเฮ็ดได้ เพราะมันกะเป็นหลักประกันของชีวิตในการดำเนินชีวิตของกะ

โอ้ จำเป็นหลายหลายเพราะซุมื้อนี้เฮาบ่เฮาดอกว่าอุบัติเหตุมันสิเกิดขึ้นกับเฮายามใด

กะมีความจำเป็นอยู่เพราะว่าซุมื้อนี้ซุคนกะโทรศัพท์มือถือเป็นเหมือนมือที่สามเลยในการดำเนินชีวิต หากมีประกันสำหรับซุมหมู่นี้กะเป็นสิ่งหนึ่งที่เฮ็ดเป็นหลักประกันของกะได้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

ธนาคารมันมีความน่าเซื่อถือหลาย เพราะว่ามีพนักงาน มีเซื่อสำนักงานที่เซื่อเห็นอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง แต่เซื่อแทนขายบางคนเซื่อเซื่อบ่เซื่อว่าเขาสิเอาเบี้ยประกันไปส่งบ่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

ได้ยินมาหลายหลาย ว่าโตแทนประกัน เอาเบี้ย หรือเก็บเบี้ยประกันไปแล้วบ่ไปส่งคืนบริษัท เฮ็ดให้หลายหลายคนบ่มีประกันชีวิต หรือเกิดเหตุการณ์โตบ่สามารถเคลมประกันได้

บ่มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของบริษัท เพราะว่าซุมื้อนี้ไว้ใจบ่ค่อยได้ บางหม้อง คิดว่าสามารถรักษาข้อมูลของเฮาได้ เขาเฮาเอาไปขาย